Dama a gigbe dabba, a gigbe dabba daman ai a ina dalanni dama komshine nako e'nitid dayi, dayina ngafinni to dole muktu fitna amma na na na kombu ko de'ita sibu to a mkktu fitna- fitnabu amma nako de'itinimi washi kam ina ko ki koi ko ki sha'e komshine a ina washi amma kauso kit tamshi kona ko zaɗe te washibu amma kom nako nzani ko daitini to dole afoɗiko hali moɗi amma nako daita sibumi to a marshenni ki zini amma nako daitini farmii to fitna kam dole a- ahindetu ki tim, to na hindenomaimi saiko kafshi sara bolo na maikod dama ko garini namoiko dama shikenan saiko <hesitation> bokotko saiko'e saiko fete ko'e de'ezi nade'itashi konmi to an 'ya a hindetubu.